Su naabriq ommaq hulluq. Tiiät, midä na mullõ ütliq? Na ütliq mullõ, et na kuuldvaq ega päiv sino kortõrist määntsegi eläjä hellü, aga sa ei olõq mullõ kunagi ütelnüq, et sul eläjäq ommaq. Väega imelik.